ممكن أنصحه وأقوله: ممكن يا صديقي تبدأ بتمارين بسيطة اللي هيه تمارين الضغط وتمارين الاسكوات وتمارين العقلة وتمارين رفع الأوزان بس طبعا تبقا أوزان خفيفة في الأول ويبق معاك مدرب يقولك تعمل ايه ومتعملش ايه، وأهم حاجة مع التمارين دية إن أنت تهتم بالتغذية الكويسة وتاكل كويس وتنام كويس.